Kua ardilla jei supe retako eh oikatu yae yoguireko, kuako jae ñanereta perami anguya guaju reta rami outa oimetako jaiviyae, oimetako iroiyae, oimetako jaereta ipuere vaera guirokarea jembiura jaeko jaivita oiyae okita oi yae jare guirokare, tatako iyarakua katu jaereta jukurai guiroike reta jembiura